مليحة ادا رحت منا للقدام عبر الزمن نشوف كامل واش راني نخمم ليوم وكيفاش نقارنو كيفاش راح يصرا على اسبوع ونعاود نرجع لتخمامي لقديم ونعدل حسب وش راح يكون في المستقبل